E karazagne loza voazanahary fantako da ohatry gne cyclone da ankoatragne cyclogne moa zany na rivodoza zay no afantaranao anazy cyclogne na rivodoza, da ao koa gne orohorontany, da misy koa gne volcan.